Rí naju̱mu̱ꞌ xúnii ithaminá tsú xu̱wáánꞌ. Naju̱mu̱ꞌ rí tsíthi má xú nuꞌthá ikháa̱nꞌlú xú xa̱bu̱ rá, perooo mbaꞌja ú xúrí magoo mitha̱ya̱a xunii nuni̱ kuéntú o̱ nuthamijná má jíná xu̱wáánꞌ, mbáá mbá xúrí nuni̱ ikhii̱n ríndoo̱ rí ñaꞌjanye na̱ꞌkha̱núu̱la <hesitation> na̱ꞌkha̱núu̱le mitsínguá ne̱ke̱ rá o̱ ne̱kéá ñajiunꞌ, naꞌ índoo̱ na̱ꞌkha̱núu̱la ñaꞌjanye, naꞌba̱a̱n tsiyuu xu̱wáánꞌ tsúgi̱ꞌ. Ikhaa rígi̱ naꞌthá rá rí nadxuu xu̱wáánꞌ rí ne̱ꞌkha̱a̱la ñaꞌ- ñaꞌjanye-. Jamí xúꞌkhu̱ má júwá máá xu̱wáánꞌ tsú naꞌphu̱mi̱jna̱, nundxa̱ꞌjuamijní <hesitation> ikhaa rígi̱ na̱ju̱mu̱ꞌ ikhúún rá ríí <hesitation> nakiꞌníi̱ juyamijní, ikhaa jngóó i̱ndóó máá nundxa̱ꞌjuamijní nundxa̱ꞌjuamijní ikhaa ríꞌkhu máá na̱ju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí xkhuaꞌnii ikiꞌnii̱ ikhii̱n. pero xúꞌkhu̱ máá rígá mangaa ríjndo̱o ríí nutsii̱n xu̱wáánꞌ mangaa ajanꞌ xú naꞌphu̱mi̱jni̱ ini o̱ xú rí nundxa̱ꞌjuamijní, nundxa̱ꞌjuamijní má inii mangaa. Ikhaa jngóó má rií mba̱ꞌja inii xúríí nandoo nuthamijní ikhii̱n iju̱mu̱̱ ikhúún rá. Xúꞌkhu̱ má rígá mangaa xúrí ríjndoo̱ naꞌphu̱mi̱jni̱ gakhi̱i̱ a̱jndo̱o nuradími̱jni̱ má mangaa. Pero nanújngoo wéñuuꞌ sŋa̱ñu̱ꞌ xu̱wáánꞌ ríjndoo̱ nákhaa nutsíi̱n yáá nuradími̱jni̱, a̱a̱nnꞌ makaꞌ ú rí igi̱ꞌduu̱n jma̱a rá, mbaꞌja nuthu ríjndo̱o nuxkhe jamí mbédiin xu̱wáánꞌ júwá, ikhí nakiꞌníi̱ juyamijní numuu rí nuxkháa̱ mbáá xu̱wán-éꞌgú. Ikhaa jngoóó rí naꞌphu̱mi̱jni̱ jamí ikhú ríndoo̱ rí nuradími̱jni̱ mangaa numuu rí mbaꞌjii̱n ingajuañí xu̱wán-éꞌgú tsúgi̱ꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ máá mbaꞌja má nuthu rígá rijndo̱o rí i̱ndóó má nunujmamijní jíná má ikhii̱n a̱nꞌ. Naju̱mu̱ ikhúún xú nandún juyamijní inii ré rijndo̱o nunujmamijní entre ikhii̱n má. Xkuaꞌnii jumu̱ꞌ rí nuthamijná tsú xu̱wáánꞌ ikhúún.